Fataro ba restutant o chamasai nogo songwui chama belai kaham. Resturant ni chamung jora jora o kaham sujakya songjakya tei mai mui kwcham fano charwui mano. Abo siming ya mairang tui glass rok kaham sujak ya fano ongui mano. Aboni bagwui no fatar ni mai chakhe chwng no bamar ongnai. Aboni bagwui nogo songwui chama chini sakni bagwui belai kahamkuk. Nogo songkhe sak ni chajaktwui chaui mano tei manwui khwnwui rok kaham khe suyui bo mano. Phiaba kwbangma sal ni bagwui fataro nongkhor jak hinkhe fatar ni mai chana nangnai.